لتحضير كوب شاي، أولاً بنغلي المي كوب من الماء حتى يغلي، ونضع كيس شاي أو ملعجة من الشاي السايب في الكوب، بنسكب الماء المغلي فوج الشاي وانتظار نتركه يتنجع لمدة ثلاث إلي خمس دجائج حسب جوة الشاي اللي بتحبها، والتحلية تضيف معالج السكر حسب ما أنت تحبه.